هوا أنا اما أحب الاتنين يعني الأكلات المالحة الواحد أما ياكلها سواء في الغدا ولا في العشا ولا في الفطور عشان يغذي جسمه ويعرف يركز وبرده أما يبقا ليها طعم مميز وكدا. أما الأكلات الحلوة ولا الأصناف الحلوة الواحد بياكلها كحاجة كمالية يعني مش حاجة أساسية عشان يحسن مزاجه وباله يروق ويعرف يكمل شغله.